जैसे हम बकरा काटते हैं। तो हम पहले तो उसकी खाल निकाल देंगे और फिर उसके बाद उसके पीस पीस बनाकर उसकी बाली बनाएंगे। फिर उसे सही जगह रखेंगे जहां सूखा हो तब वो देर तक टिकेगा।